So mi heɓaay dama yahude to toye ender duniyaaru ndu joni, so mi yahta kanjum woni leydi Makka, mi yaala suudu jomiraawo, mi jula mi yaala Annabijo e diiwal Madina so mi heɓaay dama mi wartata Najeriya. Ngam mi yiɗi dina am, mi yiɗi mi maaya e Makka ko Madina, mi walo e ton.